لا طبعا أفضل قضائها شابا. يعني الواحد لما يكون شاب يقدر يسافر، يقدر يستكشف العالم، يقدر يخدم الناس، يكسب رزقه، يقدر يتعلم يدرس وأشياء كثيرة في الحياة.